<hesitation> Karazana bonbon-gna fantako ndraiky a: <hesitation> karamel, pektô, contre toux, bonbon jôk a, de bonbon coco, <hesitation> bonbon pistasy, bonbon sucette a, de bonbon chocolat, de bonbon tamarin. <noise>